Ta vityin kuakaꞌin minuu tuꞌun cha‑kuu ñuu kaꞌa‑nu iꞌya <hesitation> kɨvɨ nañi‑chi loñi, matye ñerku, jueve, viañi, sabru, domingu, ta yuꞌu iyo seꞌi iñu taꞌan seꞌi iyo taꞌvi ndyoo chii ndyoo tyi iyo vaꞌa‑chi, ndukuite saꞌi kafé ndukuite ndyike saꞌi vasu yaꞌa ndɨvɨ, vasu minuu sopa chachi‑chi kuaꞌan‑chi skuela ndyɨꞌɨ ndyike xiko tuki inn- loꞌo tyenda, nuñe veꞌi tɨꞌvɨ saꞌi traspear xiko tuki, kɨvɨ kiyaꞌavi, kɨvɨ ña‑kiyaꞌavi tuku vasu iin loꞌo so ndyoo ndyeꞌe negocio main tyi seꞌe ndyoo kui nakote cha iyo ndyoo jesus ta taꞌvi ndyoo chii‑ra tyi chaꞌa‑ra tuꞌun ndyee iñi chii‑ndi ta vityin vaꞌa‑ñi xike vaꞌa‑ñi ndukuni chii seꞌi. Iñu taꞌan seꞌi iyo taꞌvi ndyoo ñatuu seꞌi chiꞌi ndixi, ndyoo saꞌa bendicir chii‑chi nuu satyiñu‑chi capesinu kuu‑ndi ñasuu ñayɨvɨ iyo xuꞌun kuu‑ndi ñiyɨvɨ ndaꞌvi‑ñi ku‑maa‑ndi tyiꞌyo maa tya ndutyiñi tyiꞌyo maa tya kalu ndɨvɨ‑ñi kɨvɨ ñiꞌi chiꞌin vaꞌa, kɨvɨ ña‑ñiꞌin vasu minuu sopa vasu minuu ndutyi chachi mai chiꞌin seꞌi sutyi taꞌvi ndyoo nakuꞌve chii ndyoo tyi iyo vaꞌa‑ndi veꞌe‑ndi, xiko tuki ndɨꞌɨ ndatyiñi sate saꞌi pedido ñiyoko kichindyaka‑chi tyaa ñuu ndyeꞌe ndɨꞌɨ ndutya vichin saꞌi pedido vachi ndyaka‑chi bueno ña‑kanaa loko‑ndui cha kuaxan sutyi andya minuu oko pesu andya minuu uxico pesu iin iin caja sutyi kuu‑ka‑maa vasu ta kachi‑ñi mai tya chiꞌin seꞌi chiꞌin familie ñatuu cha‑kuaꞌa sutyi ndɨꞌɨ tyaku‑ñi maa‑ndi chiꞌin seꞌe‑ndi, ta vityin iyo tuku yɨi satyiñu‑ra <hesitation> saꞌa‑ra itu saꞌa‑ra ndutyi ñiꞌi tuku‑ndi tya loꞌo nuñi xiko‑ndi. Xiko‑ndi nuñi ta tyiꞌi‑ndi musu, ta tyaꞌadya kuꞌu yoo abril mayu tachi‑chi xiꞌna‑ka yuku tyiꞌi‑chi tyi kokon tyi kuun savi ta tyiꞌi‑chi tyiꞌi musu yuku ndɨꞌɨ yuku kɨvɨ‑chi tachi‑chi vachi itu uñi taꞌan ndaꞌa‑tun kumi taꞌan ndaꞌa‑tun kumi‑ndi lanchi chii‑tun tyi tu maa‑kumi‑ndi chachi saa chɨtɨ nuñi kɨꞌvɨ lanchi kɨꞌvɨ <hesitation> cha‑kaꞌan maa‑yo tɨxɨnda chachi‑tɨ nuñi yukuan ndyaa maa‑ndi kumi‑ndi iyo randɨꞌɨ kumi‑chi nuu ñaꞌa kumi‑chi nuu iñi ta kuu vaꞌa itu cha sava kuaꞌa itu kuaꞌan tuku yuku <noise> vachi yoko‑tun uñi ndoyo tyiꞌi‑chi yuku iin nuu liꞌi‑tun iin nuu, kuakuu sava‑tun.

Ta iin mata'vi tikixin ta iin maka‑chi kɨtɨxaan <noise> tañi maka‑chi kɨtxaan nuñi‑ndi kundyee‑chi iin kuiya uu kuiya <noise> kumi‑ndi koto kɨ'vɨ tikixin sa'a‑ndi kuenda, sanaityi‑ndi nuñi, bueno yu'u tyi ña‑sate xita ndɨkɨvɨ ndyike tyi tu nasate xita ñatu xu'un ñɨvɨ nda'vi kuu‑ndi <noise> takuan sa'i icha'nu se'i, iñu se'i iyo kumi ra‑yɨɨ uta'a ña'a iyo tyi viiñi icha'nu se'i nandye'e ndyoo chii‑chi ñatuu cha‑ta'a‑chi ñatuu cha‑yu'u‑chi ta kuñun ñuu ma ka'nu ñuu ñuu ka'nu i'ya iyo ñiyɨvɨ yu'u‑chi nu kata'an ra‑chiñi bueno nu iyo viko hndyau kata'an ra‑chiñi ta'vi suchan‑chi ndyaa minu yuu ndoso ka'an maa‑ndi iya kua'an‑chi chi'in ita ndɨ'ɨ ita kuan viko ndɨyɨ ta kuata'vi‑chi sucha tyi xinaka nu li'i ta'vi‑chi tatu ñatu tatan ta kua'an‑chi nu ka'nu yundoso. Ta chi'í minu sto'o ta chachi ra‑tatan ra‑ta'vi sucha kutya‑ra xiñi‑tɨ kutya‑ra cha'a‑tɨ kutya‑ra ndyu‑tɨ ta naki'in‑ra kuñú ta chachi‑ra chanu'un ve'e‑ra sotyi ya'vi‑ra ki'in‑ra ya'vi‑ra ta nu u'un siendu iñu siendu katyi‑chi tyi ndya minu yuu ndoso itun yukuan ta yundoso van na ku'un ñɨvɨ tyi ndava kue'e‑chi nduva'a‑chi ka'an maa‑ndi ñuu ixtayutla ya, ta inka tuku tu'un kuaka'in ta kuñu sa'a maa‑ndi ñɨvɨ ñuu ya tachi‑chi yavi tuku ta <hesitation> tachi‑chi yavi ta cha'ndya‑chi ta tyindachin‑chi nu ndutya ta tava‑chi ndaa ta sanaityi‑chi <noise> ndɨ'ɨ sanaityi‑chi ta ta kua'an‑chi nakaña‑chi nu nuu nu nuu‑ñi nakaña‑chi ta sa'a‑chi yunu kava‑chi yo'o yo'o nda'a li'i sa'a‑chi ta sa'a‑chi yunu ta sa'a‑chi yunu chatà ta sa'a‑chi tyu'va. Ta xiko‑chi ñuu ya kiya'vi yunu chatà tyi cha'nu chi'in‑chi nɨñɨ takuan tuku tyu'va yɨ'ɨ tuku‑chi tyu'va yukuan <noise> yukuan kaña‑chi ndaa yavi ta kuñu ma tuku ndu'u vityin sa'a‑ndi kɨsɨ sa'a tuku‑ndi chiyo ta kɨvɨ́ tyi sa'a‑ndi kɨsɨ xiko‑ndi oko pesu, <noise> cha'un peso ndyaa nuu kɨsɨ <noise> cha kuu‑ndi ña'a tuku sa'a‑ndi chi‑yo ta xiko‑ndi ta ñi'in‑ndi xu'un kuu nama‑ndi kuu ñɨɨ‑ndi kuu ya'a‑ndi na kuisu'va vasu minuu kesu, buenu ta kɨvɨ mai ñatuu xu'in xike xita, xike tɨlayɨ, xita vita jan, tɨlayɨ jan ndiko tyiñi. Cha'a‑chi in ndo nuñi ta ndyiko tyiñi ta tya'vi‑chi chií ñi'i cha‑kuu name jan ñi'i cha‑kuu ya'i jan vasu minuu kesu jan <noise> ta kɨvɨ́ <noise> ñi'i cha'nu randyi'i ñi nuu se'i ña‑iyi'i pañal ñi nuu se'i ña ña‑ichika va'a la'vi‑ñi icha'nu‑chi ta ikuu va'a‑chi ta icha'nu‑chi vityin ta'vi ndyoo chii ndyoo tyi <noise> la'vi icha'nu se'i so vityin tyi indu‑ñi'i tuki vityin icha'anu‑chi kuasatyiñu‑chi, ikaña chika‑chi ñuu ya ta vityin iyo tuku tya lo'o tundye iñi chií ta'vi ndyoo chi ndyoo ta vityin tuku maa ñuu ka'nu iya iyo ña iyo‑chi sa'a ña'mi yutun tuku ña'mi yutun ja, ña'mi kua'a jan iyo nuu iyo tukuá jan iyo nu iyo sa'a tuku‑chi ya'a jan yukuan‑ñi xiko tuku maa ñiyɨvɨ ñuu ya ta iin tyaku‑chi ta iin chachi‑chi xiko‑chi ña'mi kua'a jan ña'mi yutun jan ta ñi'i tu maa‑chi tya lo'o xu'un ta chatyiñu tu maa‑chi. Tyi ñiyɨvɨ nda'vi iyo ñuu ixtayutla ya ta kɨvɨ́ ñatuu tyiñu, nda'vi‑chi ñatuu loko ma tyiñu iya tyi itu‑ñi sa'a‑chi ndutyi sa'a‑chi tuya'a‑ñi tachi maa‑chi ta kuñu tuku tu tata iyo tumanku iyo tukuà iyo tyitya, iyo nandɨ'ɨ chɨtɨ yutun ta kuñu ka'an‑yo papaya yukua‑ñi ta kuñu ka'a tuki ña'mi kua'a ña'mi yutun, ndoò ndoò tachi tuku‑chi ta kava‑chi ndoò chi'in kɨtɨ tava‑chi pañela, ndyiko‑chi ñiñu tuvi tyaan kaña iin iin kasu nduxi vichin ta sakiso‑chi ta kaña pañela takuan sa'a‑chi ñuu ka'nu ya ta xiko‑chi pañela, pañela tuku van kaña sa'a‑chi yutyi vixi, <noise> sa'a‑chi tutya ií, viko paskua ka'an maa‑chi ñuu ya mañi tutya pañela chi'i‑chi. Sa'a‑chi yutyi vixí ndyik sa iin ndo nuñi sakasun‑chi nuu chi‑yo ta sandyi'i‑chi sandyi'i‑chi nuñi van sutyi kasun nuñi nuu chi‑yo ta sandyi'i‑chi ta saka‑chi chii pañela nuu yoso ndyiko‑ndi ta kaña yutyi vixi kua'an tuku‑ndi xiko tuku‑ndi lo'o takuan‑ñi ndyaa ndyaa maa‑ndi ñuu ixtayutla ya tyi ñiyɨvɨ nda'viñi kuu maa‑ndi ñasu ñɨvɨ kuka kuu‑ndi va'a loko cha ikuu ndoò tyi iyo nduxitun, kava‑chi chii‑tun chi'in kɨtɨ ta kaña nduxi uu, uni kasu kasu ka'an maa‑ndi minuu kaa ka'nu ta chiso nduxitun ta kaña pañela ta xiko‑chi, pañela van sa'a‑chi yutyi vixi, pañela van sa'a‑chi tutya ta kuñu sa'a maa‑ndi konstumbre iya vachi viañi iin ka'a maa‑chi yoo febreru iya'a yoo febreru iyo viko kastendra sɨkɨ tuku‑chi chora iin sauru, iin ndominku sɨkɨ‑chi chora, ta'an ndom ta'an sava sabru ta'an ndominku. Sɨkɨ‑chi chora ñu'un‑chi soo ka'nu xikun maa ñuu, xikun maa ñuu ixtayutla ya soo tava maa‑chi ñuu ya kuvi ta tacha'a‑chi iin sabru, iin ndominku uña ta'an a uchi ta'an sabru ta vachi viko kastendra cha ka'an maa‑yo viko tutye'e van, viko kui'na tacha'a‑chi uñi kɨvɨ, iin kɨvɨ ndyaa‑chi ve'e akale ka'an‑chi, uu kɨvɨ ve'e akale kɨ'vɨ tuku‑chi viko ve'e fese sotyi cha'ñi‑chi hndɨkɨ iin vitya ma iyo viko kastendra van sa'a maa‑chi ñuu ka'nu ya tacha'a tutye'e tacha'a kui'na yo iyo kuɨñi iyo ina ta saka'nu‑chi viko tutye'e van sɨkɨ kui'na kua'a xan kui'na kɨ'vɨ tuku‑ra tyenda nduku tuku‑ra chavixi nduku tuku‑ra ndutya ndutya vichin nataka kua'a ñayɨvɨ kuariya. Vachi ta kuñu ñiyɨvɨ tyoñuu jan, ñiyɨvɨ chukun jan, ñayɨvɨ sukuí jan, ñayɨvɨ ndu'van jan, ñiyɨvɨ kuchara jan, ñayɨvɨ yukuya'a, ñayɨvɨ teclate jan ñayɨvɨ <noise> ndu'va ka'nu jan ka'a maa‑chi ñayɨvɨ tuku ityi ityi cha‑ka'an maa‑yo ityi macahuite ka'a maa‑chi ndye'e‑chi viko sa'kanu‑chi chi tutye'e van chi kui'na van tyi viko kui'na kuu sa'a sɨɨ‑chi kostumbre kuu maa ixtayutla ya, ndɨ'ɨ vachi viko tutye'e van vachi tuku viko yoo julio viko hndyau cha ka'an maa‑chi patron santiago ka'an maa‑chi viko hndyau van chinù viko hndyaun van chi'i hndɨkɨ tandɨ'ɨ ra‑kuu tatun ve'e ñu'un nataka‑chi natu'un ta'an‑chi ta cha'ñi‑chi hndɨkɨ ta sa sɨɨ‑chi viko van vachi ñɨvɨ kuaria chachi‑chi xita, saka'nu‑chi viko hndyau van. Vachi grupu <hesitation> tacha'a tacha'a ñiyɨvɨ chi'i‑chi ka'ndɨ toro yɨ'ɨ tuku <hesitation> ndye'e maa‑chi kastiu cha ka'nu va ka'an‑chi ta yɨ'ɨ grupu va'a tacha'a tacha'a ñayɨvɨ ka'ndɨ toro, ya'a iin kɨvɨ van vachi tuku <hesitation> nu sɨkɨ tuku‑chi kuenta ndye'e‑chi kuenda nu kata'an sto'o ka'an tuku‑chi ya'a tuku nu kata'an tuku sto'o van ta chinu tuku kɨtɨ xi'naka xi'naka jaripeo vachi ve ndye'e‑chi nu kata'an toro nu kata'an hndɨkɨ tyi kua'a ñɨvɨ ñuu ya kuvi ta ndye'e‑chi viko hndyau van bueno so ka'an maa‑chi kusɨɨ maa‑chi patron santiago ka'an maa‑chi tyi kuu‑ra ndyoo ka'an maa‑chi sutyi takuan kuu maa kostumbre ñuu ya sutyi ikusɨí minuu kɨvɨ van viko ichandye'i iyɨ'i sutyi vityin tyi inako‑te tyi iyo minuu ndyoo va'a ndyoo tyaku ra‑ndyaa nu sukun. Ra‑sakun savi ra‑cha'a tatyi naxita tatyi‑yo ña‑saka'nu‑ke ndyoo viko hndyaun van vityin tyi vityin nakote tyi iyo ndyoo ndyoo va'a ndyoo ndyoo ií cha‑cha'a juerza chii‑yo yoo‑ndo ku'u yoo‑ndo tanan mai ndyaa chi'in‑ndo mai cha'a juerza ka'an‑ra ta'vi ndyoo chi ndyoo tyi ina‑kote ña‑saka'nu‑ke ndyoo mono van na ka'an‑yo tyi ndyoo va'a ndyoo ií ndyoo ndyaa nu sukun sa'kanu mai vityin indɨ'vi chi se'i vityin chi'in familie vityin minuu‑ñi‑ka uu ta'an‑ñi‑ka se'i ndyaa ndɨ'vi sotyi chi'in sɨvɨ ndyoo jesus tyi kuandɨ'vɨ familia mai kuasa'kanu mai chii ndyoo ya ñayo‑ñi kindyaa gustu mai tyi mai nduiñi loko mai chii ndyoo yɨ'ɨ ya vityin ndyoo sa'kani ya indoo kostumbre viko hndyau ya indoo kostumbre ndye'e toro van indoo kostumbre nuu chinu kɨtɨ van ñata'an‑ka iñi kundye'i van tyi isamé induí se'e ndyoo indui se'e jesus vityin chi'in maa‑ra ndukuní chi'in maa‑ra ndyaí maa‑ra cha'a juerza tundyee iñi chií, ta naku've ta'vi ndyoo chi ndyoo tyi va'a ndyaa se'i va'a satyiñu‑chi va'a iyo ii ñayɨ́vi. Chii se'i chii chaní chi familie cha nuu ñi‑ka yɨí ñaku‑ñi sama sotyi chi'in sɨvɨ ndyoo jesus na‑sama na‑sama‑ra kueñi iyo fe chii mai tyi kuanasama yɨi iin kɨvɨ tyi saka'ni minuu ndyoo ií ndyoo va'a ra‑cha'a juerza ra‑cha'a tundyee iñi chii‑yo kandyaun ku'un tanon kandyaun nuu kue'e xaan kandyaun nu tatyi xan kanachaun ndyoo sutumañi‑yo maa‑ra cha'a juerza, maa‑ra cha'a tundyee iñi ta'vi ndyoo chi ndyoo tyi <noise> inakote tyi iyo ra‑va'a iyo ra‑ií ta vityin kua'in saña'i tuki chii ñayɨvɨ kua'an tuki saña'i tu'un va'a chi‑chi na kundya va'a‑chi chi se'e‑chi chi chanu‑chi, chi ñayɨvɨ kuu‑chi, chi familia‑chi nuu yo tu'un ndyoo ndya chasɨɨ iñi‑yo nuu yo tu'un ndyoo sɨɨ kuñi‑yo ndyaa‑yo chi'in familia yo, sɨɨ kuñi‑yo ndyaa‑yo chi kasa‑yo ndyaa‑yo chi se'e‑yo nuu ñatu tu'un ndyoo tɨsɨ'ɨ vityin tɨsɨ'ɨ tyaan kuatyi vityin, kuatyi tyaan chíñi‑chi, taka'a‑chi. Nakuñi ndyoo na saꞌa‑yo takuan, naa kundyaa vaꞌa‑yo chiꞌin seꞌe‑yo, na kundyaa vaꞌa‑yo chiꞌin familia‑yo na kundya vaꞌa‑yo chiꞌin chanu‑yo chiꞌin kasa‑yo na saꞌa‑yo convivir iin cumpleaño na saꞌa‑yo convivir na kachi‑yo nuu xita na saꞌa‑yo oración kɨvɨ viko kuiya‑chi kɨvɨ kuu cumpleaño maa‑chi naa kaꞌa‑yo chiꞌin ndyoo na kuaꞌa‑yo taꞌvi ndyoo chii ndyoo tyi iyo vaꞌa‑yo ina‑kaa inka tuku kuia‑yo indukoso tuku inka tuku kuia‑yo ndyoo ndaꞌvi loko kuñira chii‑yo maa‑yo sandava iñi ñiinuu‑yo ñakuñi ndyoo naa kunaa‑yo maa‑yo sandava iñi makuaꞌa‑yo gustu chii kuiꞌna iyo minuu ndyoo sakaku chii‑yo, iyo minuu ndyoo kuñi chii‑yo, iyo minuu ndyoo sakuenda nuu ndukunu‑yo tu taꞌa‑ndo tu na ndɨꞌɨ tundoꞌo taꞌa‑ndo seꞌe, kaꞌan‑do sɨvɨ kanachaa‑do chii kaꞌa‑ra main ndyaa chiꞌin‑do main ndyaa taka kuaꞌa ndɨkɨvɨ ndyai chiꞌin‑do kanachaa‑do sɨvɨ, main nakaꞌan nuu kaꞌan‑do kaꞌan ndyoo nacho‑ka vaꞌa kaꞌan ndyoo stumañi‑yo, tyi iyo minuu ndyoo ra‑chaꞌa tatyi naxita tatyi‑yo. Ra‑chaꞌa vida, ra‑ chaꞌa fuerza chii‑yo tundyee iñi chaꞌa‑ra chii‑yo maa‑ra kuu sakaꞌanu‑yo maa‑ra ikichi ta ichiꞌi‑ra chakatyi kuatyi‑yo cha katyi tɨsɨꞌɨ‑yo ta vityin iyo perdon chii‑yo ndaꞌvi loko kuñi‑ra chii‑yo ta maa‑yo ndava iñi sutyi ma‑kuaꞌa‑yo gustu chii kuiꞌna chii satanas chii sɨvɨ ndyoo sutumañi‑yo naa kundyaa vaꞌa‑yo chiꞌin seꞌe‑yo chiꞌin familia‑yo chiꞌin ñiyɨvɨ kuu‑yo takuan kuñi ndyoo yukuan ndyaa amor yukuan ndyaa felicidad yukuan ndyaa paz yukuan ndyaa alegria ñakuñi ndyoo na‑kataꞌa‑yo ta taꞌan‑chi kumi‑yo chii‑yo, kuiꞌna listura ndyaa‑ra tava‑ra kuatyi ndyaa‑ra kataꞌa‑ra chiꞌi‑yo ndyaa‑ra iyo tuꞌun kuiñi iyo tuꞌun kuxaan iyo tuꞌun kɨñɨ kaa ama‑yo masaꞌa‑yo takuan tyi ña‑vaꞌa na sanduvaꞌa‑yo xiñi‑yo na kanachaa‑yo ndyoo naa sama‑ra chii‑yo na kaku chaa‑yo chii‑ra tandɨꞌɨ cha chaꞌnu cha iyo iñi‑yo ta‑kɨvɨ chaa ikiyoko‑yo chaa iku loꞌo‑yo cha ichaꞌan‑yo baile cha ichaꞌa‑yo chiꞌi‑yo ndixi, chiꞌi‑yo cerveza naa sandoo‑yo cha kuu chata van naa nduchaa‑yo ñayɨvɨ‑ya. Takuan kuñi ndyoo sutumañi‑yo tandɨꞌɨ cha‑ñavaꞌa saꞌa‑yo, tandɨꞌɨ tuꞌun chata, tuꞌun ku‑chaꞌanu tuꞌun iyaꞌa, na tava‑yo tichi xiñi‑yo tichi ama‑yo ndyoo sandu chaa‑ra chii‑yo ta taꞌan‑chi na kaku chaa‑yo chiꞌi‑ra tyi maa‑ra kuu nasama chii‑yo maa‑ra kuu <hesitation> sandu chaa chii‑yo na na iñi‑yo chaa ikuu chata ta nandukuꞌun iñi‑yo tyi iyo ndyoo kua‑kaꞌa‑yo chii‑ra kuanasama‑ra xiñi‑yo kuanasama‑ra ama‑yo kuanasama‑ra soꞌo‑yo maa‑ra saꞌa sanduvaꞌa chii‑yo ta kuu nasama‑yo ñatuka inka ndyoo sakaꞌnu‑yo tyi minuu ndyoo sakaꞌanu chio ta nasama‑yo takuan isaꞌa‑ra chii mai ta inasame chii seꞌi chii familie minuu‑ñika uutaꞌan‑nika seꞌi ndyaa sutyi kaꞌin chiꞌin ndyoo tyi iyo fee chi tyi koo kɨvɨ nasama seꞌi yukuan kuu cha‑kaꞌin chaa kuu vida maia ta, vityin vaꞌa ndyai veꞌi vaꞌa ndyai chii familie satyiñi ndyike saꞌi ndyayu kee seꞌi. Ndyaa ñetu mai sakutyi chii‑chi nakatye soo‑chi saꞌi ndyayu kaichi nachu kuñichi, nachu taꞌvi ndyoo chii ndyoo tyi ndyai ta ndyeꞌi tyaka ñetu mai, seꞌe seꞌi yoo uña taꞌan ñetu mai ta taꞌvi ndyoo tyi iyo vaꞌa seꞌi iyo vaꞌa ñetu mai ndaꞌvi kuñi chii‑chi ndyeꞌi ta saꞌa‑chi chaꞌi conseju chii seꞌi na ma tɨchi ndyixi na‑makaꞌmi‑chi inu <noise> na ma kataꞌan‑chi na makoo tuꞌun kuasu chii‑chi vaꞌa natuꞌun chi chiꞌin amigu‑chi vaꞌa natuꞌun‑chi chi amiga‑chi vaꞌa na kundyaa‑chi, ndyoo kuakuaꞌa‑ra vida chi, ndyoo kua‑kuaꞌa fuerza chii‑chi, ndyoo kua‑saꞌa bendecir veꞌe‑chi veꞌe‑chi tyiñu saꞌa‑chi na‑ndɨꞌɨ cha‑saꞌa‑yo nandɨꞌɨ ndyoo nasoko‑ra chii‑yo, na saꞌa‑yo chaa vaꞌa na na‑ nakiꞌi‑yo tuꞌun‑ra na‑nakɨꞌɨ‑yo cha kaꞌa‑ra naa chaa‑yo sukun chaꞌa‑ra na ndyeꞌe‑yo tyi ndyaa‑ra na ndyeꞌe‑yo tyi ndyaa‑ra chiꞌi‑yo chaꞌa‑ra vida chaꞌa‑ra fuerza chaꞌa‑ra poder maa‑ra chii‑yo ta iyo tuꞌun ndyee iñi chii‑yo, ña ndyaa maa‑yo tyi minuu ndyoo ndya chiꞌin‑yo ndɨkɨvɨ. Ta maa‑yo ña‑kutuꞌva‑yo ñayɨvɨ‑ya yukuan kuu cha‑kaꞌin nakuꞌve taꞌvi ndyoo chii ndyoo tyi tandɨꞌɨ seꞌi inakiꞌi‑chi tuꞌun ndyoo, minuñi‑ka uuñi‑ka ndya ndya yɨi ña nasama‑ra sutyi kuanasama‑ra chiꞌin sɨvɨ ra jesus kuanasama yɨi, iyo fe chii tyi nasama yɨi iin kɨvɨ iin ora, yukuan nakuꞌve taꞌvi ndyoo chii ndyoo tyi iyo vaꞌa‑ndi <noise> ta kɨvɨ iku‑chaa yɨi kuaꞌa‑ra taan tyoo kuaꞌa‑ra taan paloma, kuaꞌa‑ra taan tyityi ñiꞌi‑ra yukuan kuu comida tuku maa‑ndi ta ikuu‑vaꞌa randyiꞌi ta ichaꞌa‑nu randyiꞌi, ta‑kɨvɨ ña ñiꞌi soo chaa kuꞌun seꞌi vachi tata xiko‑chi soo chaꞌnu sate savaꞌi falta savaꞌi chor chatu kuꞌun‑chi ta ichaꞌa‑nu ta ikuu vaꞌa seꞌi, taꞌvi ndyoo chii ndyoo chii sɨvɨ ra jesus indɨꞌɨ seꞌi ichaꞌnu indɨꞌɨ seꞌi ikuvaꞌa ta vityi satyiñu maa‑chi vityin iyo tyiñu‑chi. Maa ndyoo nasoko chi‑chi tyi iyo tyiñu se'i, naku'va‑ra vida naku'va‑ra juerza chi‑chi, kasakuií‑ra nundukuñu‑chi nu chika‑chi ñuu ñanki ndyakuan maa ndyoo nasokó chi‑chi la'vi icha'nu‑chi takɨvɨ́, iñu ta'an se'í ña‑ichite iyɨ'ɨ se'i pañal ña‑chité iyɨ'ɨ se'i sapatu, ñachika va'a se'í ñatuu xu'un‑ndi ñɨvɨ ndya'vi kuu‑ndi xiko‑ndi nuñi, xiko‑ndi ndutyi isata'vi ndɨvɨ isata'vi mai kuchí ichò kuchi mai, xike kuchi, tave yuú kɨtɨ yɨɨ, kɨtɨ sɨ'ɨ cha'a lee kɨtɨ yɨɨ tave yuú‑tɨ sakaye xita ndava sakaye ndutya tan ta chachi‑tɨ chi'i‑tɨ ta nduka'nu‑tɨ ta xike chii‑tɨ ta ñi'i xu'un ta tyakí chi se'i sate ndɨ́vɨ jan sate kesu jan vasu tyoo kua'a jan vasu kuñú jan sutyi icha'nu se'í. Ta kuñu ka'an tuku mai <noise> ñasuu ñɨvɨ kuka kui ñɨvɨ nda'vi kui nda'vi ma'i nda'vi suti, maa ma'i icha'a kɨni maa ma'i icha'a ndɨvi ta sakuñe ndɨvɨ, chatɨ‑tɨ ndɨ́vɨ xike ndɨ́vɨ, xike maa ndɨvɨ xike maa sto'o ta ñi'i xu'un saña‑ñi kɨnɨ, ndutɨ katun iin viko ndɨyɨ xike chii‑tɨ ta ñi'i xu'un ta'vi ndyoo chi ndyoo, takua sa'i takua ikuí ta icha'nu se'i, icha'a ma'i ndɨvɨ chií icha'a ma'i kɨnɨ chií icha'a ma'i yosé ikusɨ‑in manuu ña‑ñi'in ñatu xu'un ma'i ityindye icha'a‑ke kɨsɨ, icha'a‑ke kɨyɨ, kɨyɨ chiso maa‑ndi chakuna'a tyi ñatuu kuveta chi'in kɨyɨ cha'a‑ndi ndya soko minuu yachin keen‑ndi ta kɨ́vɨ tyi sava'a‑ndi kɨ́yɨ yɨ'ɨ ndutya, kɨsɨ jan, kuaxaan cha‑tyindye ma'i chi kɨvɨ ikusɨ‑in. Ña-ikuñi chisé chii, ikuxan‑chi chí tyi yatyi ikusɨ‑in ikuxan‑chi chi tyi <hesitation> naku sakusɨɨ‑in chi se'e‑chi, naku yatyi loko ikusɨɨ‑in <noise> yukuan ikuxan‑chi, ña'ñi iñi'i ma yɨi ña cha'a‑chi kɨnɨ‑ra ña cha'a‑chi xi'yu chii‑ra ña cha'a‑chi hndɨkɨ chii‑ra ña'ñi iñi'i‑ra ta'vi ndyoo chi ndyoo tyi iñi'i‑ra ñu'un, ñu'un iñi'i‑ra ta yukuan ndyaa ve'e‑ndi vityin yukuan ndyaa ve'e se'i bueno yu'u tuku ñañi'i hndɨkɨ sutyi iñi'i xi'yu iñi'i kuchí iñi'i ndivɨ icha'a ma'i ndɨvɨ chii, icha'a‑ke kuchi chií, icha'a‑ke xi'yu chií, ta ixi‑ke xi'yu ta isate minu molinu isa isa'i minuu ve'e lamina iin nda'a lamina isa'i minuu ve'e suñi ve'e van yɨ'ɨ chité suñi ve'e van yɨ'ɨ chiye ta yukuan ixi‑ke uu ta'a xi'yu ta isa'i ve'i ve'e ta'an ñu'un isa'i nuu ve'e ndo'o takuan‑ñi takuan‑ñi ta indu ndyei. Chii yɨi chii se'i iñi'i ñu'un sa'a sa'a ta'in icha'a‑ra kumi ndoo chii inaxike isate inka ñu'un ñuu‑ya mai tyi ñɨvɨ kuariya kui ta ixike ñu'un yukuan ta isate ñuu, isate ñu'un ñuu ka'nu ixtayutla ya ta ñu'un van icha'i minuu chi se'i ta kuu minu herencia kuu‑ma, ña‑ñi'i hndɨkɨ ña‑ñi'i kɨtɨ sotyi iñi'in ñu'un iñi'in xi'yu, iñi'in kuchí iñi'in ndɨvɨ ta isata'vi ndɨ́vɨ ta chatɨ‑tɨ ndɨ́vɨ ta tyi'i ndɨ́vɨ van chi'in ndɨvɨ sɨ'ɨ ta ta'vi se'e‑tɨ chachi‑tɨ yɨkɨn nuñi chachi‑tɨ nuñí xike chii‑tɨ xike ndɨ́vɨ xike ta'vi ndyoo chi ndyoo tyi kua'a tundo'o sutyi icha'nu se'i ikuu va'a se'i ñatuu kue'e ta'an se'i ta kuñu ta'an ñayɨvɨ ñuu‑ya iyo ñiyɨvɨ ku'u se'e‑chi bueno ñuu ixtayutla ya kua'a xan ñiyɨvɨ kaña yuu tichi‑chi mañi kue'e yuu mañi ta'vi‑chi mañi. Su ta'vi ndyoo chii ndyoo yu'u ña'ñi ta'a‑ndi takuan chi'in se'i bueno ka'an chi chií tyi yɨ'i kue'e azuka ka'an‑chi sotyi va'a ndyaí ñaa takɨvɨ u'vi xiñi u'vi cha'i kuñu sɨɨn‑ii kua'in tya yuu ka'nu ya kua'in ityi yukuya'a ya u'vi xi'ñi u'vi sɨɨn‑ii ñakuu kakè yɨ'ɨ tatù cha'i yɨ'ɨ tatù sɨɨn‑ii yɨ'ɨ tatù chaté ta kɨvɨ matya nakotoke chii ndyoo matya naki'in‑ke tu'un ndyoo sutyi inakote chii ndyoo vityin ñachite andya kua'an kue'e u'vi xiñi, kua'an cha‑uvi xiñi kua'an cha‑u'vi chate cha‑u'vi sɨɨn‑ii cha‑u'vi nuu cha'i maa ndyoo isakundya'a tandɨ'ɨ van chií naku've ta'vi ndyoo chi ndyoo tyi inakote tyi iyo ndyoo ií ndyoo va'a ndyoo ndyaa nu sukun saka'ni induva'i bueno sa'i chekar chií kuenda azuka ciento treinta ciento cincuenta ñi ndyaa glucosa mai ndyaa azuka mai sutyi ñasuu cha‑kua'a loko kuu iyo ñayɨvɨ ndye'i uñi sientu kumi sientu u'un sientu. Ñachite naku yɨꞌɨ‑chi takuan yuꞌu ña ñasukun nɨñɨ takuan yukuan nakaꞌa loke chii ndyoo sutumañi‑yo tyi maa‑ra chaꞌa tundyeiñi chii maa‑ra chaꞌa fuerza chii tuu kandyaa‑ndo tanan‑do kuꞌu‑do kanachaa‑do sɨvɨ main ndya chiꞌin‑do, kaꞌan ndyoo stumañi‑yo mai takuan kaꞌan main nu oracion mai ta taꞌvi ndyoo chii ndyoo tyi ndyai a, vaꞌa kai ñakaꞌni, ta ña kuyai kaꞌani ndokoyoi normal kaa mai ndyaia, yukuan kuu cha kaꞌin chakui ñayɨvɨ ñuu ixtayutla ya ñuu kaꞌnu ñuu ya <noise> tyi iyo pisendye ñuua ñuu kaꞌnu kaꞌan maa‑chi tyi iyo pinsendye iyo <noise> xindyiko iyo akale iyo tatun iyo policia <noise> iyo cha‑kaꞌan maa‑yo regidor de seguridad han regidora de salud han, iyo nhidyiko‑ra iyo yoo policia‑ra iyo tatun iyo tatun veꞌe ñuꞌun tuku. Xiñi liꞌi kaꞌan maa‑chi ra ndyaa tuku veꞌe ñuꞌu tyi ñuu kaꞌnu ya ndyaa patron santiago iya sakaꞌnu maa ñi ra‑ñuu ixtayutla iya sutyi chaa yuꞌu tyi inasa yuu ñasakaꞌnu‑ke chii ndyoo ndyoo cha iyo ñayɨ́vɨ́ iya ndyoo mono ya na‑kaꞌan maa‑yo ña‑sakaꞌnu‑ke chii ndyoo iya tyi ndyoo cha‑ndya nuu sukun sakaꞌnu mai ta ñayɨvɨ ya tyi iyo viko kastrenda iyo viko nhindyau kusɨ‑chi vachi viko, kusɨ‑chi vachi baile, kusɨ‑chi vachi grupu ta mai ñataꞌa‑ka iñi mai ndyeꞌi vaile a ndyeꞌi grupu ya, ndyeꞌi nuu chiñu kɨtɨ ya ndyeꞌi nuu kataꞌan stoꞌo ya ndyeꞌi nuu yo, nu takaꞌan toro ya tandɨꞌɨ chaa iyo ixtayutla ya sutyi mai ñakusɨ‑ka main tuꞌun ya, isama mai inasama ndyoo chii hermanu kuu mai vityin sakaꞌnu mai chii ndyoo ndya nuu sukun maa‑ra kuu icha fuerza cha ichaꞌa poder cha saꞌa vendecir veꞌi saꞌa‑ra vendecir negocio mai trabajo mai takɨvɨ, laꞌvi loke. Naa choo ka vaꞌa saꞌa ñayɨvɨ iyo veꞌe vaꞌa‑chi, iyo veꞌe material‑chi naa choo ka‑vaꞌa saꞌa ñayɨvɨ iyo karuchi, <noise> naa choo ka‑vaꞌa saꞌa ñiyɨvɨ iyo xuꞌun‑chi, dios mio kaꞌin sutumañi katyi ama‑ka ta koo veꞌi ama‑ka ta koo kari, ama‑ka ta koo tyenda mai, ama‑ka ta koo xuꞌin kaꞌin chii ndyoo, kakuan yɨꞌɨ iñi mai presente mai, futuro mai nasaꞌa ñiyɨvɨ tyi iyo xuꞌun‑chi nasaꞌa ñiyɨvɨ iyo veꞌe vaꞌa‑chi iyo karu chaa‑chi, nasaꞌa‑chi tyi iyo loko xuꞌun‑chi katyi iso saꞌi ta nakitaꞌin chii‑chi katyi, dios mio kanachaai ndyoo sutumani kuaꞌa fuerza kuaꞌa tundye iñi chii, kumi chii papa katyi, saꞌa vendecir chii seꞌi, ichaꞌa‑nu seꞌi ikuvaꞌa seꞌi ikɨꞌvɨ‑chi skuela primeru, segundo, iñiꞌi‑chi beca sɨɨ kuñi iñiꞌi‑chi beca <noise> sɨɨ kuñi tyi vachi, xuꞌun tyindyee gobiernu chii‑chi <noise> ikɨꞌvɨ seꞌi kuartu, ikɨꞌvɨ seꞌi kintu. Ikɨꞌvɨ seꞌi sextu sɨɨ kuñi, iin seꞌi ikaña sestu, ñakuñi‑ra kuꞌu‑ra sekundaria <noise> inka seꞌi ikɨꞌvɨ sekundaria, <noise> inka uu uñi‑ka kuiya, ikɨꞌvɨ seꞌi vachilleratu ina sɨɨ kuñi hay papa dios mio katyi kuaꞌa fuerza kuaꞌa tuꞌun‑ndyee iñi chii, <noise> ichaꞌan yɨɨ mai estados unido, ñuu ñanki kaꞌa‑chi yukuan ña ikundyee‑ra kuꞌu‑ra ichaꞌa‑ra iin kuiya ta ina‑chaa‑ra ikaña seꞌi minuu ñaꞌa seꞌi ikaña‑ke sekundaria <noise> ichaꞌa‑ke sesite iin kuiya, ta ina‑chaa sutu‑ke ta ikatyi‑ke chii, maꞌa katyi‑ke makuu kɨꞌi skuela <noise> kua‑xaan xuꞌun kuu ndyo‑ka kuaꞌin ñuu ñanki katyi‑ke, ikɨꞌvi minuu seꞌi, ñaa ikuu manuu ñuu ñanki <noise> ta ina‑chaa sutu‑ke ña ñiꞌi‑ra xuꞌun, ña ikundye‑ra kɨꞌɨ‑ra.

Chika ñuu ñanki kañi ñuu ñanki, kuaꞌa tundoꞌo ñuu ñanki, <noise> yaꞌa soko chisoko‑chi ñakuu saꞌa‑chi ndyayu ikɨꞌvɨ minuu ñaꞌa seꞌi, <noise> kuaꞌa‑ke uu kuiya, ixita‑ke inka taꞌa‑ke <noise> kuaꞌa‑ra uu kuiya, ixita‑ra inka taꞌa‑ra, inka ñañi‑ra ñacho kaꞌa‑nu kuu cha ikuu ndyoo sutumañi‑yo, nakuaꞌa‑ra fuerza nakuaꞌa‑ra tuꞌun ndyee iñi nakuaꞌa‑ra inakuaꞌa‑ra cha‑vaꞌa chii, vityin <noise> ikɨꞌvɨ inka ñañi‑ra, ikuu uñi‑chi, ikuu kumi‑chi, ndyoo nasoko chii seꞌi, chii sɨvɨ yoꞌo ra jesus, ndakataꞌvi kuaꞌa fuerza kuaꞌa vida chii seꞌi, kuaꞌa tundyee iñi chii‑chi, kuaꞌa chaa sɨɨ chii‑chi na mandukuiꞌya‑chi chika yɨꞌɨ‑chi chika kuaꞌa‑chi ichaꞌandya iñi‑chi veꞌe‑chi, maꞌa‑chi kui isandoo‑chi chii ñiꞌi kuñi seꞌi, yɨꞌɨ iñi seꞌi. Nda'vi kuñi chi‑chi, ñachito‑yo iso chachi‑chi iso tyaku‑chi <noise> nuu ndyoo chito <noise> mai ñandye'i minuu ndyoo chito nuu yɨ'ɨ‑chi ta vityin ta'vi ndyoo naku've chii ndyoo isa'a se'i ve'e vityin va'a ve'e se'i vityin chii yo'o sɨvɨ jesus ka'i chun sa'a bendecir chi se'i vityi iyo iin kuiya vityin inasoko‑chi iin iin suru lo'o chi sutu‑chi ay dios mio papa katyí vityin ta kuñu ka'i nasa'a ñɨvɨ iyo ve'e va'a‑chi nasa'a ñiyɨvɨ iyo karu‑chi katyí, nasa'a ñɨvɨ iyo xu'un‑chi <noise> ama‑ka ndyaa minuu rayɨɨ se'i yɨsɨ loko iñi‑ra mañi kañi iñun maña'ñi kañi iñun ma'a katyi‑ra chí yu'u ra‑yɨɨ kui katyi se'i kua'ni ta satyiñi kuaku've xu'un chun ku'in ñuu ñanki katyi se'i kua'in chika takuan ta koo xu'un‑yo ta koo ve'e‑yo ta koo karu‑yo ta koo katyi se'i. Ta'vi ndyoo chii ndyoo tyi cha'a‑ra tundye‑iñi cha'a‑ra juerza cha'a‑ra valor vityin iyo ve'e va'a chii se'i iyo minuu karu suru lyo'o‑ndi sata se'i ñu'un yoo ñu'un se'i vityin sata‑ra ñu'un sata‑ra ñu'un ku'ú sata‑ra ñu'un nuu kundyaa ve'e‑ra tyi koo ña'a sɨ'ɨ‑ra tyi koo se'e‑ra koo familia‑ra sutyi iyo nu kundyaa‑chi ka'a‑ra chi sɨvɨ ra jesus va'a kua'an se'i va'a nakañi iñi se'i ta'vi ndyoo chi ndyoo, ta kɨvɨ tyi nakañi‑iñi tyi ñatuu xu'in tyi ñɨvɨ la'vi kui ñatu nu kutɨin ñatu nuxike ñatu hndɨkɨ ñatu kɨtɨ ñatuu sotyi vityin nuu nda'a se'i ñi'i xu se'i xu'un nuu nda'a se'i kaña xu'un ta yoo ve'e se'i vityin nasoko‑chi minu suru chi sutu‑chi vityin vityin cha iku yoo noviembre ya isa'a se'i regalar ilo'o xu'un chií ichaki'in mai minu. Minuu refri mai ichaki'in mai minuu lavadora mai ichaki'in mai minu estufa mai i'ya kuu regalun katyi se'i ta'vi ndyoo chi se'í icha'a‑ra inasoko‑ra ta kuu uxiko uchi mi chí ta ichaki'in yoo noviembre ya sɨɨ loko kuñi va'a sɨɨ va'a ndyai nachoka'nu kuu cha kuu se'e‑yo se'e‑yo kuu cha‑cha'a juerza cha‑cha'a tundyeiñi chii‑yo satyiñu‑chi ñachi'í se'i ñacha'ñi se'i taka ku'va kanachai chi ndyoo sutumañiyo na nasoko‑ra chii se'i, sɨɨ ndyaí vityin icha'a se'i regalu mai yoo noviembre ya yukuan iyo minu refri cha‑chaa mai minu estufa mai minu lavadora mai manakatya lokon soo ma'a katyi‑ra nakatya soo sotyi chi'in lavadora katyi‑ra nda'vun tyi kua'an tuku kuiyon ñi'i nakatyon soo ñi'i tuku ndyikon ñi'i tuku nakatyon ve'e sa'un limpiar sa'un traspear sa'un. Kuvita tukun katyi se'i, va'a loko ñakañi iñi se'i ndya nuu‑ra ndyaa uu‑ra cha'a‑ra tundye iñi chií cha'a‑ra valor chií cha'a‑ra konseju chií va'a loko ndyaa minuu se'i tyi iyo konseju chii‑ra ñachi'i‑ra ñacha'mi‑ra inu chi ndyoo sutumañi‑yo ka'in maa‑ra sa'a bendecir vida se'i cha'a‑ra tundyee iñi chi se'i chika yɨ'ɨ se'i, ñuu ñanki ñi'i‑chi ñuu ñanki yɨ'ɨ‑chi indoo ve'e‑chi indoo nu ndya‑chi vasu ñi'i sutyi yukuan kuu nu iyo xu'un ndye'e nduna'nu xu'un va'a loko ndyai chi se'i yukuan takaku'a ka'in chi'in ndyoo natu'in chi ndyoo ñasuu cha‑kuká loko‑ndi kuu sutyi yoo ma takachi mai chii se'i iyo ma tya lo'o, ñandu iñi kunduku yɨke nuu ñayɨvɨ ñanduu iñi kunduku nui xu'un nuu‑chi iyo iyo xu'in kachí ñatuu xu'in vasu chi'in ñɨɨ ndyaí vasu chi'in ya'a tɨnana vasu chi'in ndɨ́vɨ tyoyú ndyai ve'i. Ñatu've kutaví takuan chi ñayɨvɨ makunduku nui takuan ñima iyo maa minu ta'in iyo tuku xu'un‑chi iyo tuku chi‑chi maku'un mai ki‑iñi machinu ñuma'na kusí tu nakutaví tu kunduku nui xu'un ñakuñi takuan ndoo‑ka kixi va'i trankilu kixi cha‑sɨɨ kixi ñatu nu taví ñatu nu yɨ'ɨ‑iñi ñatu xu'in maka‑chi va'i ndya xu'in kee va'i favorito mai kuu ndutyi chi'i cebolla chi'i ya'a kui <noise> favorito mai kuu minu sopa veno sa'a tuki muli ta kuñu vityin <noise> kuiya va kuiya tuku chaní kuu vityin isa'a‑ke cumplir inka tuku kuiya isa'a‑ke <hesitation> kumplir diecinueve in kɨvɨ‑ke ikɨ'vɨ‑ke oko kuiya vityin isaté ya'a na'nu ka'an maa‑yo chili ancho, guajiyu, pulla, tɨnana, cebolla jan, axu jan kominu jan. Oreganu jan, clau jan tandɨ'ɨ yukuan tyi'yochi nuu chiyo, kasunchi kuan‑ñika kuu ya'a jan kuan‑ñika kuu cebolla jan, axu jan ta kuandyi‑ke chi‑chi nu licuadora jan ya'a na'nu jan, chili ancho va ka'an maa‑yo, ña‑sakuichin yukuan tyi ndyi'i maa ya'a va cha‑sakuichin kuu ya'a pulla ya'a kuajillu, yukuan sakuichin tyi ndayɨ ta kuñun chili anchu jan tyi ñakuichin jan kundyi'i chili anchu, pulla, guajillu, axu jan, tɨnana jan, cebolla jan, ta nduu iin‑chi ta kuanakasun‑chi chi'in xa'an tu u'va ya'a va'a‑ñi, tu lɨɨ ya'a kuatyi'i tya lo'o yuchan, kuatyi'i norsuiza ndɨso‑chi cominu, ndiso‑chi oreganu jan, ta kuanakasun‑chi ta kuanduu‑chi muli, ta nduu asɨn‑chi kɨ'vɨ ñɨɨ. Kɨ'vɨ norsuiza nortomate jan, ta ndu‑chi muli ndayu ka'nu xaan ma‑ndi kuu yukuan ndɨvɨ va'a vityin ndɨvɨ ranchu ka'a ma‑ndi ndya‑tɨ kumi siendu, ndya‑tɨ u'un siendu, <noise> sutyi kɨtɨ va'a ndɨvɨ ranchu ka'an maa‑ndi <noise> ta ndɨvɨ tuku cha ka'an tuku maa‑ndi ndɨvɨ makina yukuan ka'a ndyaa‑tɨ ndyaa‑tɨ uu sava, ndyaa‑tɨ uu siendu oko uchi, sutyi sɨɨn chachi chii‑tɨ vichin‑tɨ tu kua'a nakacho chii‑tɨ tya'ndya tichi‑yo, kuun tuku tichi‑ndi sa'a‑tɨ ka'a ndyaa‑tɨ, a chito‑yo nandɨ'ɨ alimentu nandɨ'ɨ sakachi‑chi chii‑tɨ ta cha'nu‑tɨ ta kuu va'a‑tɨ katyi‑chi tyi uu yoo, uñi yoo, u'un yoo cha kuu kachi‑yo chii‑tɨ kua'a alimentu, kua'a yukú kɨ'vɨ‑tɨ vitamina, kɨ'vɨ‑tɨ ta chachi‑chi chii‑tɨ yukuan ña‑nduiñi loké kachi chii‑tɨ ndoo‑ka ranchu vasu kumi siendu, vasu u'un siendu, so minuu kɨtɨ va'a minuu kɨtɨ kuu original ñuu maa‑ndi iya asɨɨn chachi chii‑tɨ va'a chachi kalu‑tɨ. <noise> Ña‑chachi tuku‑ndi ndɨkɨvɨ chii‑tɨ vasu una vez, vasu in cha'a tuku iin vitya vasu uñi ndoyo tukutya iin yoo kuu‑ka maa, cha‑chachi tuku maa‑ndi kuu yuva ixin, yuva natuun, yuva tye'e yɨkɨn, ita valla jan, ita tye'e yɨkɨn jan iyo tuku yuva ndutyi jan sutyi chanduu iñɨ loko mai kuu yuva ixin, cha‑nduu loko iñi mai kuu yuva natuun, iya ta chatú va'a ta va'a chachi asɨɨn loko kuñi yuva natuun, asɨɨ loko kuñi yuva ixin, ikaan tu mai, ñɨvɨ ndyävi kuu maa‑ndi ñuu‑ndi nda'vi icha'nu‑ndi chii ma'a‑ndi chii sutu‑ndi ñɨvɨ nda'vi kuu maa‑ndi ñasu ñɨvɨ kuka kuu maa‑ndi, yukuan va'a chachí yuva ixin va'a chachí tachi‑ndi yɨkɨn ta tachi‑ndi yɨkɨn yoo mayu, junio, julio, agosto cha yoo yɨkɨn yutya, cha yoo valla, valla van sa'a‑ndi xita chɨtɨ. Ita van sa'a‑ndi sa'a‑ndi muli, muli tyi'i‑ndi lo'o yuchan, lo'o yuva‑ndoo, ina asɨɨn chachi tutya valla ka'a maa‑ndi ñuu‑ndi ya xita chitɨ valla ta tyi'i‑ndi uta'an tuku nda'a xa'an yuvá, yuva tye'e yɨkɨn ka'an maa‑ndi asɨɨn loko chachi‑ndi, asɨɨn loko chachi <noise> iyo tuku yuva ndutyi sa'a tuku‑ndi muli tyi'i‑ndi yucha, tyi'i‑ndi axu, tyi'i‑ndi ya'a tyi'i‑ndi lo'o yucha ta iyo tuku yu muli yuva ndutyi ka'an maa‑ndi ñuu‑ndi ya nuu kana nuu navachiñi tuku saví iyo tuku yuva soo pa'la ka'an‑chi va'a loko kɨ'ɨ nuu ndutyi iya ta chatu chachi‑ndi yuva so'o pa'la yuva ndɨkɨ iñu ka'an tuku‑chi yo iñu, minuu minuu yuva sutyi ina asɨɨn yuva ndɨkɨ iñu nañi‑chi cha‑yoo maa ñuu‑ndi iya kuu kuva ixin. Yuva natuun, yuva so paꞌla, yuva saa, yuva kaxin ta chiꞌin ndutyi tuku, ina asɨn tuku yuva kaxɨin, iya ta chatu chii tukuaiya, chiꞌin yakui asɨn ta asɨn chachi yuva kaxɨn van, kuñi‑chi nakuaꞌa‑yo taꞌvi ndyoo chii ndyoo tyi kuaxaan yuva itya‑ra kuu, kuu asɨɨn yuꞌu‑yo ñayɨ́vɨ́ ya vityin iyo nuu yoo tuku yɨkɨn yutya, ina asɨn yɨkɨ yutya, naa tyiꞌun xaꞌan, ta tyiꞌun taminu, ta tyiꞌun axu, ta tyiꞌun cebolla, ta nakasun chiꞌin xaꞌan <noise> tu ñakuñi tukun chiꞌin xaꞌan, sakison tyiꞌun yakui, tyiꞌun tukuaiya <noise> ina asɨn chachi, iya ta chatu, kua‑xaan nuu kachi‑yo yɨkɨn yutya van, <noise> vityin tuku, iyo yɨkɨn yutya iyo yikɨn chityi tuku, <noise> taꞌvi‑yo yɨkɨn, chiꞌi‑yo yɨkɨn. Kaña tuku chɨtɨ yɨkɨn sanaityi‑yo ta chachio chɨtɨ yɨkɨn tuku van, saꞌa‑yo minuu xita yaꞌa a saꞌa‑yo minuu yaꞌa uꞌva, ta kachi‑yo chɨtɨ yɨkɨn van, ina asɨn chachi maa‑ndi ñuu‑ndi iya asɨn ikuu tuku, kundyiꞌi tuku‑chi nuu yoso ta tyiꞌi tuku‑chi loꞌo yɨsɨ ta kuu minuu yaꞌa chɨtɨ yɨkɨn ina asɨn chachi‑ndi ñuu‑ya kuaxan cha tya ndyoo yuꞌu‑yo tu nanduku‑yo iyo cha‑kachi‑yo ñaꞌa‑ñi chaa kumañi chii‑yo, cha iyo maa ñuu ixtayutla ya nuu kaꞌnu ya, takuñu kaꞌin yuva kasɨn, yuva ixinha yuva natuuha, yuva tyeyɨkɨnha yuva so paꞌlahan, tuva xikutun cha kaꞌan maa‑yo yuva verdolaga yukuan ina asɨn van, yuva ndutyi kuaxaan ityi, ityi chukun‑ya saꞌa loko‑chi yuva ndutyi, ta tachi‑chi ta kaña ndutyi ta xikochi, ndutyi chaa <noise> uu sindu sava, uñi siendu ndyaa, satyiꞌi‑o ndutyi uꞌva ñikaa kaa ndutyi, tyiꞌun yakui ta cebolla, ina asɨn chachi. Yukuan kuu maa alimento delicioso, ndutyi chaa, kaꞌan maa‑yo vityin saꞌa tuku taꞌan maa‑ndi ñuu‑ya tɨnana iya tɨnana iya saꞌun, ndyiko nuu yoso kɨꞌɨ axu ta tyaun xaꞌla ta saꞌun tyɨñɨ ta kachun chiꞌin nduva laꞌa, nduva ichicha ta nduva laꞌyɨ <hesitation> ina asɨn chachi maa‑ndi ñuu kaꞌa‑nu ya, tɨñɨ kaꞌan maa‑ndi saka‑ndi yuchan chiꞌin yaꞌa tyiꞌyo xaꞌla ta kɨtɨ ndaꞌa‑ndi, iyo tuku tɨnana tɨnana liꞌi tɨnana nuu isu kaꞌan maa‑chi ya kuu kachi‑yo tɨñɨ kuu kachi‑yo xita yaꞌa kuu kachi‑yo minuu yaꞌa ndɨvɨ yaꞌa uꞌva ina asɨn chachi ndɨvɨ yaꞌa uꞌva chiꞌin tɨnana iya yukuan kaꞌan maa‑ndi ñuu ixtayutla ya iyo tuku tɨnana, tɨnana naꞌa‑nu, xiko tuku‑chi ñuu maa‑ndi iya tachi‑chi ñuu maa‑ndi iya vaꞌa loko asɨn chachi tuku entomatada xita yaꞌa kaꞌan maa‑ndi. A minuu tuku, minuu yaꞌa ndɨvɨ asɨn loko chachi tuku tɨnana ñuu maa‑yo <hesitation> tɨnana chaa iyo maa ñuu maa‑yo original ixtayutla iya, ta tɨnana xiko tuku‑chi kuenda cha xiko tata vachi ityi kahandoꞌo ‑ya kaꞌan maa‑ndi ña asɨn loko chachi, kuu kɨꞌvi‑chi nuu iyo muli kuu kɨꞌvi‑chi nuu saꞌa‑yo mulihan nu saꞌayo xita chɨtɨha nuu saꞌa‑yo sotyi, peꞌe tya loꞌo chachi‑chi ña takuan maa tɨnana maa‑yo ñuu‑yo iya tyi asɨn loko chachi maa tɨnana iya kɨvɨ iyo tuku vachi tuku savi iin savi uu savi kaña tuku xɨꞌnya kaꞌa tuku maa‑yo kaña tuku, kaña xɨꞌndya iin kɨvɨ, uu kɨvɨ, uñi kɨvɨ, ta kaña cha kaꞌan maa‑di xindoko ina asɨn tuku cachi tuku xindoko <noise> saꞌun yaꞌa‑tɨ kachun chii‑tɨ xita yaꞌa kachun yaꞌa uꞌva chii‑tɨ kachun minuu suvi chii‑tɨ. Asɨn loko chachi xindoko cha iyo ñuu maa‑ndi iya, tyiꞌi‑ndi cebolla tyiꞌi‑ndi ayu tyiꞌi‑ndi yɨsɨ ta satyiꞌyo‑ndi xaꞌla ta tyindachi‑ndi xita yaꞌa kaꞌan maa‑ndi ñuu‑ndi ya ina vaꞌa chachi‑tɨ <noise> cha kaꞌan maa‑ndi xindoko yukuan, saavi iyo‑tɨ sutyi kuu natyivaꞌa maa‑ndi loꞌo‑ka tichi refri‑ndi ta chachi maa‑ndi iyo xita yaꞌa‑tɨ iyo suvi maa‑tɨ vaꞌa loko chachi maa‑ndi chii‑tɨ ñuu ya <noise> kuaꞌa cha iyo ñuu‑ya vityin tuku iyo tuku taꞌa‑ndi tachi iyo tɨkaꞌa tuku <noise> iyo tukuaa laxa, iyo tyitya <noise> iyo tyitya peroo kaꞌan maa‑ndi van iyo tyitya manzana kaꞌan maa‑ndi iyo tyitya ndɨkɨ toro van iyo tyitya tyitya tumi kaꞌan maa‑chi costa rica yukuan ina vaꞌa chachi tyitya iyo‑van ñuu‑ndi‑ya chaa iyo chii mai, iyo tyitya manzana ta tyitya peron. <noise> sutyi nuu iyo ka maa nuu yatyin iya tyi, iyo tyitya lɨkɨnha tyitya ñuuma tuunhan tyitya kuaꞌahan, tyitya lɨkɨnha kaꞌan maa‑ndi ñuu ya, yukuan xiko maan taꞌan‑yo ta ñiꞌi‑chi tya loꞌo xuꞌun, ta ñiꞌi‑chi tya loꞌo nhitau‑chi ta xiko‑chi ta chachi‑chi, chiꞌin seꞌe‑chi, chiꞌin familia‑chi, ñiꞌin maa‑chi iin loꞌo, tyi ñiyɨvɨ ndaꞌvi kuu ñuu‑ndi ya, ñatuu loko xuꞌun‑di, ñatuu loko cha xiko‑ndi, ñiyɨvɨ ndaꞌvi‑ñi, ñayɨvɨ satyiñu ñiiyoo tuñaꞌami kuaꞌahan tuñaꞌami yutunhan kaꞌan maa‑chi ta xiko‑chi <noise> ta kuñu kaꞌa tuki savaꞌa‑chi yunu‑chi, ndaa savaꞌa‑chi tyuꞌva ta xiko‑chi yuñu yukuan ndukun lokoi nduku loko‑chi yunu‑yukuan tyi kɨꞌɨ xita oko uchi takuñu nuu chaꞌa‑chi nuu kutundaꞌvi takuñu nuu chaꞌa‑chi viko, ta kanuu yunu van ta kɨꞌɨ xita‑chi xiko maa ñiyɨvɨ nuu ya <noise> yunu ndava kaꞌa‑chi takuan kuu chaa iyo ñuu ixtayutla ya. <noise> ta kɨvɨ tyi ndyeꞌe mai saꞌa suti, chii yavi van chaꞌndya‑chi yavi ta satyii‑chi ta ñɨꞌɨ‑chi chii minuu cha ñɨꞌɨ‑chi ta yukuan kaña ndaa ta saꞌa‑ra yunu chata, ta saꞌa‑ra yunu ta ñiꞌi‑ra xuꞌun xikora yuñu chata xikora tyuꞌva kuu saꞌa suti van indyeꞌi tyaka, isaꞌa suti yukuan tyi ñiyɨvɨ ndaꞌvi kuu suti ñiyɨvɨ ñatuu xuꞌun kuu suti, ta xiko‑ra yunu, ta xiko‑ra tyuꞌva, ta xiko‑ra yunu chata, ta‑kɨvɨ saꞌa ñayɨvɨ itu, chaꞌnu‑chi nɨñɨ yɨꞌɨ‑chi nuu sakee, nakachin‑chi nɨñɨ naꞌa‑nu ta saꞌa‑chi yaka, nduku‑chi kumi taꞌan sɨꞌɨn, iñu taꞌan sɨꞌɨn, ta suꞌva‑chi <noise> chiin yoo kuꞌu suꞌva‑chi ta savaꞌa‑chi yaka, ta tyivaꞌa‑chi nɨñɨ, tyivaꞌa‑chi nɨñɨ savaꞌa‑chi yaka iyo iñu taꞌan iñu taꞌan sɨꞌɨn ta savaꞌa‑chi yaka chiꞌin tuñama, ta tyiꞌi‑chi nɨñɨ. <noise> Ta iin kuchaa kachi‑chi nɨɨ kaꞌñi nɨɨ savi tu yɨꞌɨ tɨkixin ta tyiꞌi‑chi kaka nuu nɨñɨ sukun‑chi kaka ta in makɨꞌvi tɨkɨxɨn <noise> ta in kuakumi‑chi nɨñɨ van tichi yaka takuan saꞌa‑chi ta‑kɨvɨ ta vityin tuku inasama tuku vityin, ndiꞌi chaꞌñu‑chi nɨñɨ vityin <noise> ta nɨñɨ tɨlaꞌa sakee‑chi nuu ñama ta sana <noise> ityi‑chi <noise> ta sakoyo ndaꞌa‑chi vityin <noise> ta natyiꞌi‑chi minuu tichi kaa <noise> nɨñɨ vityin <noise> ta takɨvɨ tyi yaka savaꞌa‑chi <noise> ta vityin isama vityin costumbri ñuu tuku ya vityin <noise> sakoyo‑chi vityin ta <noise> natyivaꞌa‑chi tichi tichi kaa <noise> vityin, isama tuku cha saꞌa‑chi vityin nuu tyi yuku kɨꞌvɨ ta in makɨꞌɨ tɨkɨsɨn sutyi yɨndaꞌa vaꞌa‑chi kundyee‑chi iin kuiya, uu kuiya uñi kuiya kundyee nuñi van tichi kaa <noise> takuan kumi tuku‑ndi nuñi‑ndi vityin isama tuku ta ndyaa cha‑kunaꞌa tyi chaꞌnuñi‑chi nɨñɨ ta natyivaꞌa‑chi tichi yaka ta tyiꞌi‑chi kaka ta satyii‑chi loꞌo tain makɨvɨ tɨkɨxɨn takuan saꞌa‑ndi.